Wor bangladesh kun wor ada kabuu wor inama ir ijet kabuu inama beka kabuu inama wolans bek ak inama amtan faya kabu fayis inama kun mangudo durani barsisite dura dut inamakun bek cholle kaba bek isan kun bek inama karkaru bek sila amtan jabesen ijole lafa katane barsisen ak egere ishine dufte uf karkart ada sun sil ada jabesen.